हांव फुची हुई पर्वत शिखर चड़ोवच जावें जाल्यार पोइली चड़पाचे समान। आनी खां पाण घेतलो कारण वयर डोंगरार खान आसना आनी सर्के बासिन कशे चड़ोवच जावें हेय जाणुं घेतलो।